الساندوتش بسيط وسريع، أول شي خذ شريحتين من الخبز وحط زبدة أو مايونيز على كل شريحة، بعدين حط شوية جبن خس وطماطم، وإذا عندك دياي مشوي أو تونة حط شوية منهم، وممكن تظيف ملح وفلفل حسب الرغبة، وغطي الساندوتش بالشريحة الثانية من الخبز وإذا تحب حمصه على النار.